Musalsala jaded hadrero gena, man gademga ingawalak hadrersoi nalagongiso hikalagrain gon irbiro, hedolog betyajo hedolog khalsisngon naso lakin jadedta tigjekoga hajadedlton nakoga, fahikalagrain girbiro ashraikan wala osaikan.